Chukuenta valor de ser humano teyuu nakoi ha tu valor ha valor chí nekachexhi aveinune naiyunaiyo acidente enunkachiachi ndenduan yavii tenguio ndeku ni yavii tuni chinadame kain chinda ndeva yen kava'a valor yikinon ko'o ini ña yatuu valor sentimieno ngunia nguachinume kueduyia atuu atunguano dio valor ngachenia jun ndame ne nguna nguero ni'a nijen tuken nia keni'andekunde ndia vera'a tenukan ndokenu nie nuu ken achinduku nguecha nuu mi'i andi nguenda noko an anduva'a volor ser humano yavii nguin, andon yinguo kuenta nguiña ayuyi anguandi'ó, oinia xhiachi nguiñi ndote tena ketuu ndo'o.